شوف إذا تبغى تقوي نفسك <hesitation> ابدا بالتمارين بسيطة، مثل السيكواتكس وعندك الضغط، بعدين زيد زيد الأوزان شوي شوي برضه لا تنسى البروتين في أكلك، لأنه مهم مهم لبناء العضلات القوية.